Täällä Lopellahan te ootte syntynny?
Lopella olen syntynyt Pappilan Läänissä pappilan alueella
se on tuossa -
niin kirkolta tuonne metsälle päin niin se on
no silloin kun te Parosen kanssa puhelitte viime kerralla niin unohtui pois siitä Kaakkomäestä
se unohtui pois se Kaakkomäki kyllä se kysyi minulta mutta en minä muistanut yhtään mutta kyllä minä nyt muistan
no mitenkäs se oli
jaa kuinka se on no se Kaakkomäki on oikein komea mäki ja siellä on pirunlähdekin siellä juurella ja sitten kun sieltä Kaakkomäestä lähtee ja tulemaan alas jos kierimällä tulee niin menee sinne pirunlähteeseen ja siellä ei ole pohjaa ollenkaan se menee sitten sen veeken ja siellä on minä olen käynyt siellä oli näkötornikin mutta en minä uskaltanut sinne näkötorniin mennä kyllä ne toiset kävi toiset katsojat siellä tornissa mutta en minä uskaltanut se oli niin kauhean - korkea en minä uskaltanut sinne mennä ja sitten se piru oli vähän tuimistunut sitten ja sitten rupesi kirkonkellot soimaan sitten että otti suuren kiven kämmenelleen ja sen piti heittää se kellotapuli rikki mutta se menikin sivuitse se meni Loppijärveen ja se on tänä päivänä se kivi siellä Loppijärvessä ja siinä on sen kämmenen jälkikin kun se kämmenelleen sieppasi suuren kiven en minä sen enempää sitä sitten osaa mutta se on siellä Kaakkolammin takana se iso mäki ja siellä - mutta se näkötornikin on jo hävinnyt sieltä kaikki pois siellä oli komea näkötorni
se on tässä aika lähellä
niin tuonne Topennolle mennessä kun se lammi siinä on tienvieressä niin se on sen lammin takana siellä se korkea mäki niin sen lähellä se on ei se kaukana ole
eikös ne puhunut että Paara heitti
niin no se oli Kylmänojan Paara taas sitten joka taas siellä Kylmälläojalla teki pahaa se oli joku syksy sitten kun se yksi vanha ukko meni sitten noin haki yösijaa sitten - ja meni sinne Kylmälleojalle mutta ei siellä emäntä antanutkaan sitten yösijaa ja sitten se ukko oli sanonut että kylläs vielä antaisit ja se tuo Paaran sinne sitten ei se Paara olisi päässyt sisään sinne mutta siellä oli suutari sitten ja suutari sanoi että tule nyt hyvä piru sisään että et siellä jyskä ja sitten se oli mennyt suurena homisäkkinä ja vei suutarin myttyyn allensa ja sitten se jäi sinne sitten ja se teki siellä kaiken maailman pahat sitten se se oli näin - sitten joulun edellä ja sitten jouluna talonväkikin meni sitten - joulusaunaan ja sitten se kantoi ulkohuoneen alustaa sinne soppapataan ja sitten sanoi isäntää että syö vain omaasi se on sanoi ja sitten se heitti taas kintaan palamaan ja sanoi aha kun meidän vaarikin paistaa lahnaa ja sitten se teki niin paljon pahaa siellä se kaatoi sängynkin kumolleen ja lapset kaikki permannolle pahnoineen päivineen ja sitten sitten se oli suvella sitten se oli siellä talven sitten jo oli suvella kuivaheinäpäivä sitten ja ajoi kaivon puita täyteen sitten ja pisti saunan palamaan isäntä tuli sieltä kuivilta heiniltä ja sanoi että mitä sinä siitä saat palkkaa kun sinä noin paljon teet pahaa minä saan sielun sanoi ai ai ja sitten ne menivät hakemaan papinkin sitten sitä pois ajamaan sieltä mutta ei se mennyt sitten pappi meni sinne sitten ja sanoi hyvää huomenta minä huoran poika ethän sinä ole kun vapaan vaimon poika sanoi ja heitti kipollisen piimää silmille ja sitten kun se oli sanonut että kuka Parkuvan sillalle viimeiseksi jää niin sen hän oikein pyllyttää ja se kävi sitten pitkin maailmaa se kävi markkinoillakin sitten Merven vaarin hevosen pattia silittämässä ja hevonen potkaisi sitten meni hammas suusta pois ja sitten se lässytti ja sitten se kävi taas Ättyksen - Ättyksen Pekkoa - ampumassa sitten Ättyksen Pekon kanssa ampuivat Eetilän herran sitten ja sanoi että kun hän sai pyssyn käteensä niin kyllä meni paikalle että en en minä osaa oikein järjestää sitä mutta kyllä minä nyt tähän asti osasin sitten järjestää sitten se kävi Vihtijärvelläkin se kävi pitkin maailmaa ja oli sanonut että ei hän mikään ole kahdentoista vanha likka minä olen ja kävi sitten yhtä muijaakin painamassa kun huusi kovasti kun oli kuolintautivuoteellaan niin sen täytyi pitää sitä kiinni sitten että ei se järki saanut huutaa en minä ole muista enempää nyt olkoon nyt sitten mutta kyllä se vain pahaa teki siellä niin
missäs päin se Kylmänoja onkaan
mitä
missäs se Kylmänoja onkaan
no se on nyt taas tuolla tuolla metsäkulmalla päin Topennolta tuonne päin siinä likellä Topennon kylää se jossakin on se - se Kylmänoja en minä ole siellä koskaan ollut mutta ei tuolla se Topennolla päin on siitä sivutietä pitkin - ja kyllä se tosi on onhan se sanomassakin pari kertaa ollut se Kylmänojan Paara sanomalehdessäkin on luku siitä ollut mutta en minä muista enää ja kun en minä kuule enkä näekään niin tarvitseeko siitä vielä enempi puhua
no mitä nyt muistuu mieleen siitä mukavahan se on kuulla
minä juttelin jo - saakos puhua sitten kaikkia niitä mitä minä ennenkin puhuin ei suinkaan
no ei sen niin väliä ole kukas sitä muistaa kaikkia
niin kukas niitä muistaa niin mutta se oli ja kivaa kun me taluttamalla lähdettiin lehmää Helsinkiin viemään aijai sentään ja sitten täytyihän sitä lepäyttääkin - kolme päivää kesti se reissu kun narulla talutettiin lehmää Helsinkiin asti niin kyllähän se kesti täytyihän sitä syöttää ja lepäyttää ja juottaa ja sitten niin kuin tänä päivänä lähdettiin niin sitten huomenissa oltiin vasta torilla ja sitten vasta taas sinä kolmantena päivänä tultiin kotiin niin mutta kyllä se oli aika souvia kun lähdettiin taluttamaan lehmää
no vietiinkös se myytäväksi sinne
vietiin myytäväksi se oli semmoinen että se antoi maitoa niin se oli semmoinen aittuva lehmä että siitä sai hyvän hinnan sitten siihenhän aikaan oli niin kovasti halpoja - mutta siellä Helsingissä sai enemmän sitten kun saivat uutta maitoa niin
eikös täältä Lopelta käyty aika usein Helsingissä
juu - niin ei muualla ollutkaan sitten paitsi sinne Helsinkiin sitten koottiin kuormaa - mutta kun yksi yksi isäntäkin täältä Lopelta niin kokosi Helsingin kuormaa sitten ja teurasti lampaan ja oli voita ja mitä kaikkia hänellä oli ja sitten kun ostajat tulivat sitten silloin alkoi nämä uudet kilot ja metrit sitten kun ostaja tuli kysymään nyt mitäs - lammasliha maksaa markan metri sanoi isäntä ja sitten pistivät metrimitan päälle se oli metrin pitkä ja sai yhden markan siinä koko lampaasta ja sitten se oli sanonut että ai ai kyllä se maanmiestä aiasee sentään kun se ilolla lihaa myy kyllä se kyllä se oli ostajaltakin vähän väärin kun huomasihan sen nyt että se vahingossa sillä viisiin sanoi että ei se todella sitä meinannut että yhden markan sai - lampaanropasta sitten sinnehän kaikki sitten ei muualla niin ollut paitsi sitten Helsingissä käytiin sitten ja vietiin voita ja lihaa ja kaikenlaista taloustavaraa siellä sai sitten vähän hintaa ei mistään muualta saanutkaan hintaa
no tehtiin semmoinen hevoskuorma vissiin aina
niin hevoskuormalla sitten niin kuin voita ja lihaa ja semmoista vietiin niin hevosella aina mentiin paitsi silloin sitten kun se lehmä taluttamalla vietiin kyllä se oli aika souvia sentään
no missäs ne yön oli sitten
no siellä kaupungin tien vieressä oli semmoisia majataloja sitten missä sai olla yötä - nukkua ja lehmä oli sitten jossakin siellä oli joku huone -- joku huone mihinkä se lehmä pantiin yöksi ei sitäkään maantiellä uskaltanut pitää
no ajoikos ne hevosella niin kuin yhdessä päivässä täältä Helsinkiin
- ei täältähän oli yli sadan kilometrin kuinkas kilometri niin en minä osaa itsekään sanoa sehän oli niin paljon että ei millään yhdessä - niin kolmatta päivää oli aina kaksi yötä siellä viipyi ja sitten kolmannella päivää pääsi kotiin kun tuolta Tevennältäkin mentiin niin sieltähän oli aika pitkä matka on se tästä kirkoltakin yli kahdeksankymmenen kilometrin ja sitten kun tuolta metsäkulmalta lähdettiin niin sehän oli aika pitkä matka
no siellä taisi olla aina semmoiset tutut paikat sitten
kuinka
olikos semmoiset tutut paikat missä oltiin yötä
no - ne tuli tutuiksi sitten missä aina yötä oltiin niin ne oli siellä en minä niiden talojen nimiä muista enää kun minä pikkulikkana kävin Helsingissä paitsi silloin minä olin iso jo kun minä sitä lehmää talutin olin iso ihminen kaksikymmentä kolme vuotta vanha minä silloin olin siitä on niin pitkä aika nyt jo

eikös täällä Lopella ole semmoinenkin paikka kuin Siunaamaton
kuinka
eikös täällä Lopella ole joku paikka jota sanotaan Siunaamattomaksi
niin se on tuolla Kärkälän kulmalla tuolla se Siunaamaton maailma - kyllä se siunattu on mutta kun se on niin pitkä niin se on tuolla Kärkälän kulmalla siunaamaton maailma
mistäs se semmoisen nimen on saanut
no en minä en minä vain tiedä suinkaan mistä se semmoisen nimen on saanut mutta kun se on niin kaukana ihmisistä ja siellä niin se on siitä vissiin saanut sitten
onkos se siellä Räyskälässä päin
niin Räyskälä on taas tuolla Topennon takana ei se siellä päin ole täällä päin se on paremmin täällä - Tevennän metsäkulmalla päin Räyskälä on tuossa Topennon takana ei se siinä ole
siinä on isot metsät tässä Lopella
kuinka
että Lopella on isot metsät
niin on niin on isot metsät niin
eikös tuolla ole tuolla Vojakkalassa päin kanssa semmoista korpimaata
on kai en minä ole niissä paitsi ohitse olen kulkenut mutta en minä niistä tiedä mutta on tietysti niissä on semmoiset suuret metsät
no missäs päin ne kävi myllyssä täällä vanhaan aikaan
no tuolla Topennolla ja Vanhassakoskessa tuolta kirkolta eteenpäin sinne niin Vanhassakoskessa ja Topennolla ja Nummisissa ja sitten mikäs se Räyskälässä yksi myllyn nimi missä vehnäjauhoja tehtiin ja Santamäen myllyssä tehtiin vehnäjauhoja ja - tuolla Läyliäisillä Topennolla vain jauhatettiin muita jauhoja ohria ja kauroja ja rukiita
no oli tästä matkaa sitten
kyllähän tästä matkaa Topennollekin on vissiin taitaa olla viisi kilometriä tästä ja tuonne kirkolle tästä on neljä kyllä Vanhaankoskeenkin kai enempi on kuin viisi kilometriä en minä niistä tiedä kyllä minä Vanhankosken myllyssäkin olen ollut jauhattamassa - jauhoja mutta en minä muista sitä enää mutta tei siellä enää olekaan myllyä nyt Vanhassakoskessa
olikos ne semmoisia vesimyllyjä vai minkälaisia
juu vedellä kävivät niin nyt vain Läyliäisilläkin käy sähköllä ja Santamäessä ja eiköhän Topennollakin vielä ole se vesimylly - Irja vai - onko siellä sähkö en minä vain tiedä suinkaan siitä
olikos ne niin kuin yhteisiä ne myllyt ennen
en minä vain tiedä suinkaan en minä vain tiedä sitä sanoa yhtään
ei täällä tuulimyllyjä ole ollut
jaa tuulimyllyä ei ei se mikäs tässä Mäenpäässä oli kun se katolla kiersi ja tuli sähkö sisään semmoinen mylly oli tuossa Mäenpäässä kun se kiersi tuolla niin sitten tuli sähkö tänne - sähkövalo sisään en minä muuta tiedä
no ne oli semmoiset ryynimyllyt erikseen kanssa
kyllä ne samalla myllyllä teki ryynejä ja jauhoja tuli kolmenlaisia vehnäjauhojakin ja tehtiin mannaryyniäkin sitten samassa myllyssä otettiin ryynit siitä kyllä ne ryynimyllyt jauhoi jauhoja samanlaiseksi sitten kuin ryynejäkin

olikos teillä puhetta Parosen kanssa noista teurastuksista
kuinka
jokos te puhuitte Paroselle entisajan teurastuksesta
en minä paitsi riihen tappamiset ja semmoiset minä kaikki mutta ei teurastusta puhuttukaan
eikös siinä ollut kanssa yhtä ja toista semmoista vähän erinomaisempaa
olihan siinä täytyihän siinä olla suolienkin ratkojat ja kääntäjät ja veri ensin sekoitettiin ja jäähdytettiin ja sitten ruvettiin nylkemään ja
mitenkäs se niin kuin tuo siantappaminen oikein sujui
no siantappaminen sitten se - tapettiin ensin ja sitten kuumalla vedellä kaikki karva kaltattiin pois siitä ja putsattiin ja sitten taas vasta sisukset otettiin pois siinä täytyi olla kiehuvaa vettä kun sikaa puhdistettiin ei se lähtenyt huonolla vedellä kun kaikki karva otettiin niin puhtaaksi kun sillä kaltattiin sillä kuumalla vedellä kiehuvalla vedellä niin
mitenkäs ne sen hengen otti siitä löikös ne jollakin
ei kun - ennen maailmassa vanhaan aikaan niin lyötiin mutta nyt ampuvat
eikös ne kuristanut entisaikaan semmoisen narun kanssa koskaan
ei niin kai ne kuristi ja sitten löivät siihen otsikkoon sitten että se kuoli en minä muista yhtään enää sitä - kyllä minä aina olin joka kerta lahdin teossa kun tehtiin lahtia mutta en minä muista enää ei sitä taidettu kuristaa muuta kun lyötiin vain se että se pyörtyi ja sitten pistettiin tuosta kurkku - auki
no mitenkäs kun ne sen karvan kalttasi pois eikös ne eikös ne tulien päällä koskaan käyttänyt
ei no se oli tämmöisellä pöydällä sitten tai jonkun telineen ja se sika siinä ja siinä kaltattiin sitten pantiin kuumaa vettä aina sen mukaan että se lähti sitten ihan niin puhtaaksi kuin olla voi mutta siannahkakin on kiva kun se on sika nyljetään voi jestas mutta se on sitten ei se on paljon rumempi kun se nyljetään kuin se kun se karva siitä vain kaltataan pois ja se sian nahkakin se on sitten niin lävellinen siinä on sitten läpeä kun se karva sinne lävitse tulee
mitenkäs se nyljetään
kuinka
mitenkäs se nyljetään
no sitten kun elukka nyt ammutaan että se kuolee se pannaan sitten tuommoiseen johonkin tellingin päälle ja sitten piirretään se noin auki ja sitten ruvetaan siitä veitsen kanssa nylkemään noin sitä nahkaa irti ja sitten vedetään kädelläkin sitä ja se sillä viisiin se nahka ja sitten pannaan se kiikkiin tehdään kiikkipuu ja sitten pistetään siihen että saa sitten sisukset pois ja kaikki sitten kun se on kiikissä niin sillä viisiin sika ja elukka nyljetään sitten vain nahka ja nahka otetaan pois mutta se on ja suuri kun elukan nahankin ottaa pois niin se on sitten suuri vuota
mitäs ne siitä siannahasta teki ennen
kuinka
mitäs ne teki siitä siannahasta ennen
no hevosenkaluja hevosen kaluja sitten taas ne teki niistä siannahasta ei se pitänyt vettä eikä mitään kun se oli niin lävellinen se oli niin lävellinen mutta hevosenkaluja siitä tehtiin - kaulapaitoja ja tuommoisia nyt mitä hevonen tarvitsee eikä ne monessa paikkaa sentään nylkenytkään siinä meni rasvaa niin paljon hukkaan se ihan rasva siihen nahkaan jäi ja se oli sitten niin paksussa rasvassa että ei ne paljon nylkenytkään mutta paikka paikoin vain vähän - nylkivät

mitenkäs se oli tuo makkaranteko entisaikaan
no sitten taas jauhettiin niin krouvijauhoja ja pantiin sitten sekoitettiin vereen ne ja - sitten ne jauhot semmoiseksi koko sakeaksi taikinaksi ja sitten oli semmoinen ratti kun pantiin näin suolen päähän sitten ja sitten ajettiin kädellä sitä taikinaa sinne ja sitten siitä tuli taas makkaralenkki sitten sidottiin molemmat päät kiinni että ei se taikina päässyt ulos -- sianmakkaraankin tehtiin oikein semmoiset makkaratikut semmoinen pistettiin noin noin että ei sitä sitten sidottu narulla kiinni makkaratikkuja sanottiin aina tehdään että ne oli semmoisia pieniä pitkiä ja terävät päät että se meni siitä suolesta helposti lävitse sillä viisiin sitä tehtiin ja sitten lämmitettiin uuni ja paistettiin siellä sitten kyllä sianmakkarakin oli sitten hyvää kun sen sai kohta syödä kun se uunista paistui ja lehmänmakkara samalla viisiin mutta lehmänmakkarallekin täytyi iso uuni lämmittää oikein johon niitä makkaralenkkejä pistettiin uuniin pantiin olkia vähän alle ja sitten makkaralenkit sinne päälle sitten semmoiseen lenkkiin tehtiin nyt niin semmoinen lenkki ja sitten paistuivat siellä uunissa noo sianmakkarat paistettiin tuossa hellanuunissa vain pullapannussa semmoisen pellin päällä kun ei niitä niin paljon tullut kuin oikein raavaselukasta tulee suolia - siasta tulee vähemmän
ne pantiin kaikki suoleen sitten
kaikki suoleen pantiin niin semmoiset taikinat ja ja sitten paistettiin ja sitten sitten sitten taas kun syötiin niitä niin paistettiin pannut sitten kuumennettiin että ne oli taas kuumia ja hyviä
no mitenkäs sitä lihaa ennen laitettiin
no sitä leikattiin ja laitettiin tuossa pannut paistettiin ja muutamassa paikassa niin vain leikattiin semmoisia viipaleita ja keittämällä keitettiin se kypsäksi ja sitten kun oikein palvattiin lihaakin niin oikein tuolla kuumassa saunan parvessa saunassa tehtiin semmoinen orsi ja se kinkku pantiin rautalankaan ja siihen roikkumaan ja sitten sianlihat sillä viisiin paistettiin ja sitten kun se pantiin taas pannu sinne alle että se rasva juoksi taas sitten korjuun että ei se mennyt pitkin permantoa niin - sillä viisiin sitä laitettiin joulunakin vaan niin tuotiin suuri kinkku pöytään lihaa ja ei mitään laatikoita eikä semmoisia laitettu kuin nykyaikana se oli vain - hyvä perunasoppa ja en minä muista se siankinkku pöydällä ja siitä sai ottaa niin paljon kuin lystäsi kyllä se oli hyvää ruokaa kun oikein hyvän perunasopan keitti niin kyllä se oli hyvää ei ne ole tämänaikaiset laatikot ei ne niin mitään erinomaisempia ole vaikka niitä nyt laitetaan niin kovasti ja tehdään rosollit ja kaikki mutta se oli oikein hyvää vanhaan aikaan semmoinenkin ja joulunakin niin tuotiin olkikahlo permannolle ja siinä kellittiin ja sitten niin kauan kun pyhät loppui niin sitten vasta vietiin se - ne oli sitten suppuna kun siinä kierittiin niiden -- se oli aina joka joulu niin tuotiin olkikahlo permannolle se oli sitten jotakin juhlaa olevanaan vissiin mutta ei nyt tuoda olkia eikä mitään permantoon ja jouluehtoonakin pantiin suuri tukki tuonne kakluuniin että se koko yön paloi ja oli valkea siellä sitten se oli semmoista siihen aikaan kun minäkin nuori olin siitä on nyt niin monta vuotta jo niin en minä muistakaan oikein enää
no ei tainnut joulukuusta olla teidän lapsuudessa
jaa joulukirko
joulukuusi
jaa joulukuusi oli ja sitten niin kaunis laulukin oli siitä joulukuusi joulukuusi kun tuodaan ---- se oli kuusen pienet kynttiläiset loistavat niin kauniisti ympärillä lapsukaiset leikkivät sulosti siinä oli oikein niin kaunis laulu kun sitten kun se kuusi tuotiin mutta mitäs ne oli vanhanaikaisia omatekoisia kynttilöitä ei ne ollut niin kirkkaita valoa kuin nyt noissa uusissa kynttilöissä se oli vähän semmoista pimeää kun tehtiin itse kynttilät ja
te olette kynttilöitä tehnyt kanssa
olen tehnyt kynttilöitä paljon - taas semmoinen varpa on kun on kolme kynttilää siinä joka varvassa ja sitten on suuri talikirnu ja sitten niitä aina kastettiin noin ja pantiin taas kuivamaan ja taas - ja sitten niin kauan kun että se tuli noin paksuksi niin sitten lopetettiin se kastaminen kyllä minä olen paljon tehnyt kynttilöitä
missäs niitä tehtiin olikos semmoinen erikoinen astia
niin no tuossa padassa keitettiin ensin tali sulaksi ja sitten oli semmoinen suuri kirnu kaadettiin se rasva sinne kirnuun ja sitten siinä kastettiin niitä kynttilöitä kolme kynttilää aina kerrassa se oli tuota pitkä varpa ja sitten pantiin ne taas johonkin astian päälle että ei se tali maahan tippunut ja sitten sillä viisiin niitä ei niitä montaakaan kertaa tarvinnut kastaa kun ne tuli - isoksi niin
se tali oli sitten rasvaa
paljon kyllä sen vähemmästäkin rasvasta saa kun se on semmoinen astia että ne kynttilät sopii niin kyllä se vähemmästäkin tulee mutta paljon sitä tarvitsee kun paljon tekee niin
mistäs sitä rasvaa saatiin
no - elukoista siasta ja lehmästäkin tuli paljon ja lampaasta ja niin lammastaliakin niin niistä semmoisista semmoisista taleista sitä tehtiin ei sianrasvasta tehtykään ei se kestänyt se oli niin liian sulavaa mutta semmoinen tali niin kuin - lammastalikin ja lehmän niin semmoisista tehtiin kynttilöitä ja kun oli oikein lihava lehmä niin sieltä tuli paljon talia sen sisuksista ja suolistakin kun suolet ratkottiin niin tuli aika suolen keskuinen
no jouluksikos ne vain teki kynttilöitä
niin kyllä niin jouluksi tehtiin mutta niitä piisasi sitten koko talven mutta jouluna sitten oli niitä tellättiin ikkunalle kaksi aina joka ikkunalle ja pöydälle ja sitten semmoisessa paikassakin kun tie tuli ohitse kun kirkkoon mentiin niin siinä oli paljon valoa sitten jo nähtävissä mutta yksi talo oli semmoinen kun vain kun tultiin kirkkoon tuolta Tevennältä päin niin semmoinen pieni tuikkulamppu vain yksin paloi tuikutti pöydällä eikä yhtikäs mitään kun semmoinen pieni - piikki oli ja sydän siinä ja siinä tuikussa oli valkea mutta kun oikein oli rikas paikka niin se löi paljon valoa ja nähtäväksi
no kynttilänvalossakos ne niitä puhdetöitä teki
no sitten tehtiin päretikulla oli semmoinen pihti semmoinen jalka että siinä ja sitten semmoinen - näin ja sitten oli tämmöinen näin ja sitten pistettiin tikku tänne pihdin väliin ja se paloi sitten ja sitten muutettiin taas toinen tikku kun toinen loppui ja sillä tuikkulampullakin sitten kun pantiin se hyvin liki sitä työtä niin näki silläkin sitten sentään kun ei muuta valoa ollut mutta pihti oli ensin ennen kun oikein hyvin tekivät puhdetöitä
joutuikos siinä lapset olemaan niin kuin valkean näyttäjinä
juu täytyi olla taas kun minunkin isävainaani teki rekeä niin minun täytyi näyttää valkeata ja sitten se oli niin tuima se äyhkäsi näetkö sinä itse sillä sanoi ja minä koetin sitten tyrkyttää joka paikka vapisi sitten siitä pelosta että vain piti sitten nähdä niin siinä täytyi lapset olla niin kynttilän tikun näyttäjänä ja huoneet oli sitten sauhuisia ja tikun karret - ne niin kyllä oli huoneet sentään likaisia ja sauhuisia kun tikut paloi ja karret sotkettiin siihen pieneksi niistä tulee aika karsi sitä myöden kuin se tikku palaa niin putoaa aina karsi siitä niin semmoista se oli ennen maailmaa
jos nyt vielä puhuttaisiin siitä joulusta
jaa niin niin en minä osaa siitä sen paremmin kuin minä nyt puhuin kun sitten vain tuotiin olkikahlo pöydälle ja laitettiin hyvää soppaa ja syötiin ja sitten oli jokaisella vain puinen lautanen ja puiset lusikat oli semmoinen lusikkahäkki tuossa seinässä jokainen pisti lusikkansa siihen häkkiin vain ja sitten kun taas mentiin syömään niin siten otettiin se lusikka siitä häkistä ja sitten oli vain yhdessä astiassa ryypättävää siitä jokainen vuoronsa jälkeen vain ryyppäsi mutta minä rupesin ottamaan kahvikupin sitten ja otin siihen itselleni ryypättävää kun miehilläkin oli parta niin - parta likosi ja oli siellä piimäkipossa en minä syönyt minä otin kahvikuppiin sitten aina ryypättävää itselleni ja jos tuotiin nyt soppaa niin tuosta yhdestä kupista vain sitä pistettiin ja syötiin sitten ei siinä ollut mitään muuta ei siihen aikaan niin laitettukaan niin kuin nyt mutta kyllä se oli vanhaan aikaan hyvää ruokaa kun sai hyvää soppaa syödä
no eikös muuta jouluna syöty kuin sitä soppaa vain
no en minä muista mutta se soppa oli pääasiana kumminkin olihan siinä siankinkku ja voita ja juustoa ja kaikenlaista mutta se soppa oli vain keittona sitten se lihasoppa niin kyllä siinä oli sitten joka lajia ja sitten annettiin joululahjatkin sitten jouluaattoehtoona minäkin sain aina komean villaliinan ja mitä vain sitten niin se oli sitten joululahja taas kun sai oikein varrottiin sitten joulua että saatiin hyvä joululahja
no muistattekos mitä leikkejä lapset leikkivät
en minä muista yhtään kuusen ympärillä ne juoksivat ja leikkivät sitten ja lauloivat sitten en minä muista - siitä on niin pitkä aika ja se on mennyt kaikki mielestä pois kyllä minä nyt koko hyvin muistankin mutta en minä muista oikein vain
mentiinkös sitten jouluaamuna kirkkoon
juu mentiin hevosella kirkkoon sitten ja sitten mekin me lähdettiin menemään kirkkoon ja sitten kuski kaatoi meidän keskelle - suota sitten saatiin pylliä sieltä taas ja lumesta ravistella itseämme pois se oli taas elkien tekoa kun kaatoi meidän sinne hankeen hevosella kirkkoon mentiin niin ei se ja kellot päällä sitten soi hevosen -- längissä oli kello ja ne helisi kovasti
no entäs sitten tapaninpäivänä
ei ei tapaninpäivänä en minä muista yhtään ei menty mihinkään oltiin kotona jouluaamuna vain kirkkoon mentiin mutta tapanina oltiin kotona
eikös tapanina ajettu kilpaa yhtään
tapanina kävi taas noita joulupukkeja vain ei - ei minä tiedä kun en minä käynyt kirkossa kuinka kilpaa ajoivat mutta sitten oli taas tapanin ehtoona tehtiin itsestämme joulupukkia laitettiin yllemme minäkin telläsin suuren parran tuohon itselleni ja yksi mies sanoi sitten kun mentiin - oli tuttu mies siinä minä sinun näen nyt sanoi sitten kun minä olin ja eikä tuntenut vain minua sitten vaikka minä sitten taas toinen isäntä - kysyi että polttaakos vieraat tupakkaa juu minä sanoin ihan mielellään” vaikka pistettiin piiloon mutta otettiin vain paperossi sitten ja oltiin sitten meidän yksi pojista niin sytytti yhden parran palamaan kun oli taas tehty parta ja se pisti paperossiin valkeata ja tuikkasi partaan ja sitten taas tuli aika hätä kun parta paloi siinähän oli naamakin hädässä kun parta valkean otti niin koko naamakin hädässä jo oli
mitäs se loppiainen sitten tarkoittaa
se oli vain - joku loppiainen kun - pyhät loppui niin se oli loppiainen sitten se tarkoitti sitä kun pyhät loppui niin se oli loppiainen niin eikä mitään muuta en minä muista kumminkaan muuta kun sanottiin vain että loppiainen mutta silloin meni vielä joulupukit tuolla pitkin maailmaa niin että vilisi ja ne ottivat kiinni ja katsoivat että olisivat tunteneet mutta mentiin käpälämäkeen että ei saneet kiinni ne olisi riisuneet yksi isäntä sanoi kun minä menin minä olin naimisissa silloin jo menin siitä sinne naapuriin - olin näin niin kuin tuossa olisi nyt toinen asunto minä menin sinne Lepola sanoi jassoo se ei olekaan tänä ehtoona semmoista sanoi ja otti kiinni mutta silloin minä lähdin tulemaan taas niin että jytisi ei saanutkaan kiinni
vietettiinkös Nuutin päivää
niin taashan - yksi otti taas laskun - mukaansa ja lähti hakemaan sitä hiivanuuttia sitten astiaansa - juotavaa se oli lasku selässä ja semmoinen puinen lasku ja hihna siinä ja sanoi ja sitten hiivanuutin päivää - haki hiivanuuttia se oli hiivanuutti sitten kun vanhaa sahdin loppua haettiin
olikos siinä jotakin taikaa
ei siinä mitään ollut muuta kuin se oli vain taas semmoinen haettiin vain - ajettiin hiivanuuttia ei siinä mitään ollut en minä muista kumminkaan vaikka kyllä minä koko hyvin muistan mutta en minä muista sitä siitä on niin pitkä aika jo hyvä ihminen kun meidän poikakin jo on vanhempi poika seitsemälläkymmenellä ja ne on nyt ennen kaikkia muista jo ennen kuin minä naimisissakaan olin on niin pitkä aika että ei muista enää
olettekos te nuuttipukeista kuullut
- kuinka
olettekos te nuuttipukeista kuullut
en minä ole kuullut niistä mitään yhtään en
ei täällä ollut semmoista tapaa
ei ollut semmoista tapaa niin niin ei ollut semmoista tapaa niin
mutta laskiaista kumminkin vietettiin
niin no laskiaisena liu'uttiin ja mentiin kylään ja keitettiin hernesoppaa sitten ja sitten taas pisteltiin sitä laskiaisena liu'uttiin vain taas kuka vain paremmin pääsi liukumaan kelkalla ja reellä ja suksilla ja millä vain kun oli hyvä mäki niin kelkallakin tuli sitten vähän lujaa alas mutta ei silläkään tasaisella maalla päässyt mutta kun mäestä laskettiin niin pääsi kovaa
eikös siellä mäessä jotakin huudettu eikös siellä mäessä jotakin huudettu
huudettiin huroo pitkiä pellavia - pitkiä tappuroita toisille ja pitkät pellavat itselle huusivat sitten liukuessaan huroo pitkiä pellavat tappurat sitten taas sinne ja pitkät pellavat meille. tappurat sai toiset sitten pitää
no mitenkäs pääsiäistä valmisteltiin
no tehtiin mämmiä vain ja hypättiin hypinlautaa ja keinuttiin hypinlautaa hypättiin pantiin tukki tuohon keskelle ja pitkä lauta siihen ja sitten - molempiin päihin ja siinä hypättiin lujaa kuka korkeammalle pääsi sitten kun se löi sillä laudalla niin se pääsi korkealle ja sitten mämmiä sitten syötiin ja tehtiin mämmiä
kuinka sitä mämmiä tehdään
sitä tehdään nyt - vain tuolla viisiin nyt jos tehdään perunoista tai paljaista jauhosta niin imelletään kovasti se mämmitaikina ja pannaan vähän sokeriakin sekaan ja sitten kun se on valmista niin sitten pistetään se tuohisiin ja sitten uuniin paistumaan ja sitten kun se paistui niin sitten syötiin ja sitä tehtiin sitten paljon että sitä sai jo parina kolmenakin päivänä syödä mutta kyllä se oli hyvää sillä viisiin pääsiäisenä taas mämmijuhla oli niin ja hypinlautaa ja keinuttiin ja laulettiin keinulla joka lajia lauluja se oli semmoista vanhaan aikaan mutta ei nyt ole ei nyt ole enää keinuakaan se oli oikein semmoinen kuusiaisainen hurja keinu ja siinä oli tolpat sitten ja lävet niissä tolpissa sitten ja se keinun akselit sitten niistä ja sitten se keinui tällä viisiin näin sitten ja se pääsi kuusi ihmistäkin yhtä aikaa se oli niin suuri semmoinen kuusiaisainen niin pääsi yhtä aikaa kuusi ihmistäkin mutta kun ne keinutti niin kovaa minulla oli heikko pää en minä uskaltanut paljoa olla keinussa kun ne se meni niin kun ne menivät ympärikin tuolla viisiin noin ai jestas kun sitä minä pelkäsin kun kun ne menivät niin kovaa ja sitten se keinui niin että ihmiset meinasi näin ympäri meni juuri ai ai kyllä se oli kauheata sentään kun niin kovaa menivät en minä uskaltanut kun siinä heltiää kädet irti niin silloin on henki pois kun niin kovaa menee ei ei ei uskaltanut kyllä se joukasi oikein kun lähti menemään mutta ei nyt ole enää keinujakaan en minä vain muista enää paitsi likkana ollessa oli keinuja mutta ei nyt kumminkaan enää ole kai niitä jossakin on on noita puutarhakeinuja mutta ne keinuu niin pikkuisen vain ei niillä pääse kovaa
keinuttiinkos helluntaina kanssa
ei mutta taas tulisille mentiin tehtiin tuliset ja sitten poltettiin tulisia ei keinuttu mutta kun taas vain piirileikkiä ja semmoista vain mentiin sitten ja järvellekin soutelemaan se oli taas helluntaina semmoista semmoista lystiä minä muistan yhden helluntainkin kun lehmätkin jo kävi metsässä ja tuli niin - olivat isommat likat järvellä en minä ollut ja tuli niin kova lumipyry ja lumisade että kesti kolme päivää se lumi kun silloin helluntaipäiväehtoona tuli kun likatkin järvellä oli niin kyllä se oli sitten kylmää sentään ei ollut silloin mitään muuta kuin semmoista vain tulisille menoa ja tanssivat sitten
muistattekos mitä siellä tanssittiin
niin no piirileikkiä ja semmoista vain
mentiinkö katrillia
ei siinä menty se oli taas eri tanssi kun katrillia mentiin ennen kun minä olin pikkulikkana niin kun minä olin tuossa Lopenkylän Pietilässä niin purpuria ja purpuria tanssittiin ja mitä se toinen tanssi oli ja minäkin olin aina purpurin etuparissa se oli sitten nättiä se purpurin tanssi ja se se kättely kun siinä käteltiin sitten ja jos se meni sekaisin niin sitten se meni sitten siitä tuli ruma mutta kun sen osasi oikein kätellä niin se sitten oli nättiä en minä muista sen enempää enää nyt
te olette sitten ollut hyvä tanssija jos te olitte ensimmäisessä parissa
no minähän olen ollut oikein hyvä jos yksi hellitti niin toinen otti minä olin minä olin niin hyvä tanssimaan vielä vanhanakin täällä meillä kerran oli tanssi ja yksi nainut mies otti minun tanssimaan ja sanoi että meni paremmin kuin likat minä olin ei ei jestas sentään puserokin oli juuri niin kuin pyykkisaavista nostettu sitten kun kun oikein tanssi ei siinä kengänanturat kauaa kestänyt kun ne loppui
siinä purpurissahan oli monta vuoroa
niin niin oli siinä oli monta vuoroa niin ja eikä sekään lähtenyt ensin - sen etuparin täytyi aina mennä ja sitten ne kaikki toiset vasta
mentiinkös sitä piirissä vai miten sitä mentiin
no se oli semmoinen suuri piiri sitten kun se - kävi ympäri niin piiri se oli ei se ei - meni siinä kaksikin sitten - lopulta sitten jo mutta se oli suuri piiri ensin se purpuri ja se kättely oli viimeinen sitten se purpurin kättely otettiin aina - vuoroa jokaisen kädestä kiinni ja ja niin pitkä kun suuri piiri oli niin se kesti kauan se kätteleminenkin
mitenkäs sitä katrillia mentiin
en minä muista yhtään sitä mutta mitä mikä sekään tanssi oli kun kun tukkiin kierrettiin niin kovasti sitten ihmisiä ja se oli sitten surkeata mutta mikäs sen tanssin nimi nyt oli en minä muista en minä muista niitä yhtään enää se on kaikki mennyt mielestä pois jo
no tanssittiinkos juhannuksena myöskin
ei tanssittu muuta kuin tuotiin taas koivuja vain tuohon pihalle ja koreiltiin huoneet ennen maailmassa niin tuotiin pihlajan kukkasiakin niin kovasti huoneisiin ja ja koristettiin ei mitään tanssia ollut
olettekos te koskaan oikein vanhoissa häissä ollut
olen minä ollut vanhoissa häissäkin paljon minun tätininkin oli kaaso kun koristeli kultakruunu päähän pistettiin ja sitten se valkoinen - harsolöija siihen ja kyllä minä olen ollut mutta ei se oli semmoista vanhanaikaista sitten ei se ollut mitään tätä uudenaikaista se oli semmoista vanhaa vain
vihittiinkös kotona
juu vihittiin kotona ja - laitettiin tuohon oikein vihkitäkki pallin alle ja palli siihen ja sitten pariskunta siihen polvilleen ja sitten täytyi papin perässäkin lukea kaikki vihkisanat nyt ei tarvitse lukea muuta kuin pappi kysyy vain niin sanoo tahdon mutta täytyi se pitkä luku lukea silloin niin se - saanko minä lukea sitä kuinka pitkä se oli
lukekaa vain
- sitten kun mentiin vihille niin sitten pappi ensisteen ja sitten pappi otti sormuksen sitten sanottiin että minä Erika Eeni otan sinun Juhan Vihtori Toivon nyt minun aviomiehekseni rakastaakseni sinua myötä- ja vastoinkäymisessä ja merkiksi otan minä sinulta tämän sormuksen se loppui siihen mutta kun mutta sitten pappikin piti sormuksesta kiinni ja sulhanen ja - pappi pisti sormuksen sormeen mutta nyt pistää sulhanen - morsianhan itse pistää kuinkas se nyt on mutta silloin piti pappikin sormuksen - kädessään ja sitten sulhanen sai sen siitä sitten vasta ja sitten pidettiin sulhanen ja morsian siinä kiinni en minä osaa enää
minkäslainen morsiamen puku oli
se oli ihan ihan - tavallinen vain ei jos se laittoi sitten mustan taikka punaisen taikka sinisen se oli se sama sitten mutta se oli - siihen aikaan tehtiin semmoisia tyköistuvia takkejakin kuin monisaumaisia kyllä mar - rouva sen nähnyt on sen mimmoisia ne ennen maailmassa oli
kertokaas nyt niistä vähän
en minä osaa niistä mutta sitten oli semmoinen vain kiinteä takki yllä ja sitten se löija siellä takana ja sitten istuivat ja tanssasivat ja kahvia juotiin ja syötiin ja ja lahjojakin sai viedä sitten mitä kukin vei sitten sille morsiamelle ja sulhaselle ne en minä muista enää mitä niitä kaikkia niitä oli paljon
mitäs siellä ensimmäiseksi tarjottiin sitten heti sen vihkimisen jälkeen
no kahvia ja pullaa ja sitten laitettiin -- ruoka ja sitten syötiin ja sitten taas saatiin kahvia ja pullaa eikä sitten mitään muuta sitten sitten sai istua siellä ja olla vähän - mutta tai tanssivat sitten niin oli viulisti oikein kun soitti viulua semmoisella rokalla meidän Voittokin teki tuonne silläkin on viulu niin sitten sulhanen veti siinä sitten niin surkeata siinä sitten sai tanssia ja se loppui siihen tanssiin sitten
mitäs siellä syötiin mitä ruokaa
no perunalaatikkoa tehtiin siihen ja lihaa ja voita ja juustoa ja mitä kukin -- laittoivat en minä tiedä se oli semmoisia sukkelia nimiäkin en minä tiedä niiden ruokien nimestäkään mitään tiennyt muuta kuin söi otettiin vain sitten kun tuotiin paistia oli kumminkin ja kun yksi kokki sanoi sitten kun veivät ruokaa niin sanoi oo hoo hoo kun jättivät paistin soosin viemättä sanoi niin - paistia oli kumminkin ja - passareita oli sitten kaksi kolme ja sitten jättivät paistin soosin pöydälle oli paistia sitten ja mitä siinä sitten oli kuorittuja perunoita keitetty ja paistin kanssa syötiin sitten niitä
se oli semmoinen istumapöytä eikös ollut
oli istumapöytä niin ei tarvinnut mennä pitkin nurkkia pöydälle niin istumapöytä oli pitkä pöytä ja siinä - ruokaa niin että ja siitä sai ottaa sitten ja syödä siinä pöydänpäässä nythän otetaan vain lautaselle ja mennään tuonne pitkin mutta ei siihen aikaan tarvinnut mennä mihinkään kun pöytä oli
missäs morsian ja sulhanen istuivat
kuinka
missäs morsian ja sulhanen istuivat
no ne olivat pöydän takana ne olivat siellä ensin ja ne aina ensimmäiseksi joka ruokaa ottivatkin niin ne oli aina ensimmäiset
missäs pappi istui
no ei pappi ollutkaan sitten kun se - kävivät siellä vihillä sitten kun ne ei kaikkiin paikkoihin pappia tuotu sisään paitsi pappi istui silloin jossakin - en minä muista missä se oli Lepolassakin kun passarit toivat uunista kuuman laatikon papin käteen ei ollut mitään lautasta alla ohoh kuumapahan se olikin sanoi pappi kun heitti pöydälle - toi paljaan kuuman laatikon uunista papin käteen kyllä sekin oli tyhmää
no entäs sitten hautajaisissa mitäs siellä tarjottiin
no hautajaisissa oli samanlaista sitten siellä tarjottiin kahvit ja pullat ja ruokaa sitten ja - samanlaista hautajaisissa sitten kuin häissäkin että kokit - kokit haettiin ja laitettiin oikein komeat häät niin kuin hautajaisetkin ne oli semmoista sitten taas
jos jatketaan vielä niistä juhlista niin minkäslaiset kinkerit oli
jaa lukuset
niin
ne no ne oli taas annettiin kahvia ja pullaa mutta sitten vain eri ihmiset taas oli jotka päivällistä saivat mutta nämä tämmöiset sivulliset kun meni lukusiin niin niille annettiin kahvia ja pullaa vain ja sitten papit luetti kaikki huudettiin riviin permannolle noin ja jokainen pappi kirjoitti noin ja aina huusi ja sitten mentiin ja sitten luetettiin ulkoa ja sisältä -- uutta testamenttia sisältä ja katekismusta ulkoa sitten sai lukea minäkin - olin kerran sisareni vieressä ja se luki uutta katekismusta ja minä luin vanhaa ja sitten kanttorivainaa luetti ja minä fundeerasin sitä sisareni lukua sitten ja minä sanoin ai ai en - minä luenkin vanhaa kirjaa” minä sanoin tee niin lue vain sanoi kun minä - muistuttelin sitä sisareni lukua ja minä sanoin sitten että minä luenkin vanhaa kirjaa ja kun tuota pitkää katekismusta luettiin niin kanttori sanoi että lue lue vain kyllä se hyvin meni se oli semmoista sitten ja sitten kun huonosti osasi niin mutta ennen maailmassa kun oli jalkapuukin lukusissa kun ei osannut lukea se oli siellä pöydän alla ja sitten pantiin sinne jalkapuuhun kiinni sitten että ei se päässyt pakoon yksi isäkin sanoi kun poika oli lukemassa eikä osaakaan oikein niin sanoi tule pois poika pöydän alta sanoi kyllä sinä vielä osaat lukeakin sanoi ja otti poikansa pois pöydän alta ei antanut sen olla pöydän alla sitten että en minäkään tiedä se oli semmoinen pitkä palkki pitkä palkki hevosella sitä kuljetettiin sitä jalkapuuta ja tuotiin sisään mutta en minä tiedä kuinka ne ruuvasi siihen sen kiinni semmoinen pitkä palkki se oli kumminkin se jalkapuu
opettikos ne rippikoulussa lukemaan
juu rippikoulussa luetettiin kovasti oli ensin näin syksyllä luettiin historia oli läksynä ja sitten - oli kaksi viikkoa näin syksyllä historialäksy sitten oli keväällä taas katekismus niin luetettiin niin kovasti ei nykyään luetetakaan niin paljon kun minullakin oli tuommoinen pitkä katekismus ja minä osasin sen ihan lävitse ulkoa mutta osaan minä nytkin jotakin vaikka menee mielestä pois kun ei näe eikä osaa enää lukea
minkäslainen se oli ensimmäinen ehtoollisella käynti rippikoulun jälkeen
niin se silloin kun se ne päästettiin ripille niin se oli ensimmäinen ehtoollinen sitten kun ne saivat kun rippikoulu nyt oli päätetty niin sitten se oli silloin ensimmäinen --- sitten kun ne laskettiin
mihinkä aikaan se oli vuodesta
se oli aina ennen maailmassa juhannuksena mutta nyt se on vain silloin ja tällöin - mikä pyhä vain mutta se oli aina juhannus kun laskettiin ripille ei yhtään koskaan ennemmin eikä jälkeemmin
no pääsikös kaikki vai jäikö joitakin -
jäi paljon jäi aina - pidettiin sitten semmoinen junttikoulukin niille opetettiin niitä jälkeenjääneitä mutta ne ei oppineet enää niitä jäi sitten aina paljon toiseksi vuotta ei päässeet sinä sinä esi vuotena sitten kaikki
olikos kiertokouluja
oli mutta minä en tiedä en minä ole käynyt kiertokoulua yhtään mutta oli silloin kiertokoulukin ja sitten pyhäkoulua minä olen käynyt mutta en minä ole kiertokoulua käynyt
minkäslaista se pyhäkoulu oli
se annettiin läksyt näin oli semmoinen pyhäkoulun opettaja erikseen ja sitten siellä luettiin ja laulettiin sitten annettiin aina läksy toiseksi pyhää oli joka pyhä sitten se pyhäkoulu en minä osaa sitä sen paremmin selittää
no kävivätkö ne ennen vanhaan enemmän kirkossa kuin nykyään
ei tainneet kyllä kai ne yhtä verran kävi nythän ne on ruvennut paljon käymään niitä nehän jätti ripillä käymisensäkin mutta nyt ne on ruvennut uudestaan ripillä käymään nuo isot ihmiset
pitikös ne seuroja
oli niitä joskus mutta en minä muista muista niitä enää kun en minä käynyt itse kumminkaan kuin kaksi kertaa minä olen ollut - elämässäni iltamissa kaksi kertaa niin minä en tiedä niistä mitään mutta tanssivat siellä sitten ja pitivät semmoista humeeria en minä osaa enää puhua mitään kun en minä käynyt itse niissä koskaan iltamissa enkä juhlilla
no - niin minkäslainen - tilaisuus oli kastajaiset kun lapsi kastettiin
no ei muuta kuin kahvia ja pullaa annettiin ja päivällinen sitten se oli siinä sitten semmoinen se oli lapsen kastajaisjuhla ensin annettiin kahvia ja pullaa ja sitten päivällistä
no käytiinkö sitten katsomassa äitiä ja lasta ennen kastajaisia
kyllä ne kävi katsomassa niin ja monta paikkaa oli kun tulivat katsomaan ja toivat vähän jotakin lapselle lahjojakin riepua ja sen semmoista paitaa ja
no olikos siihen aikaan kätilöitä
oli ei niitä paljon ollut mutta oli vanhoja mammoja semmoisia kutka hakivat pikkuvauvoja ei siihen aikaan paljon kätilöitä ole ollut - vanhaan aikaa
no mitäs toisille lapsille selitettiin että mistä lapset tulee
ei selitetty mitään
eikö sanottu että ne tulee saunan lattian alta tai
juu minun me ennen äitivainaalta kysyttiin kun lehmä antoi uutta maitoa me kysyttiin sitten lapset että mistä se tulee niin sanoi että suustaan sillä viisiin äitivainaa vastasi ei ei me sen paremmin tietoa saatu kun me sanottiin että mistä se tulee niin suusta sanoi äiti
niin siitä lehmän poikimisesta että mitäs siitä tehtiin siitä ensimmäisestä maidosta
juustoa keitettiin patajuustoa ja se oli hyvää se se oli ensimmäinen maito aina - ensimmäinen maito minä me annettiin aina lehmälle se ensimmäinen juuri mutta sitten se toinen maito niin pidettiin ja sitten keitettiin juustoa lehmä joi sitten vähän mielellään sen ensimmäisen maidon vaikka se oli oikein sakeata ja vahvaa mutta kyllä se vain horasi sen pian